Eka, aza mitovy zany mitovy avao ny fihetsiky ny biby karazany raiky. Da mifampianatsy amin'ny alalany fanente ny fihetsiky biby manahaky an'azy avao. Da iñy ifampitahan-dreo fahalàlaña da mitovy aby fihetsiky biby iñy no fa izy mitovy karazaña.